Yanvar oyini o'ylaganimda mening hayolimga yangi yilning boshlanishi va yangi maqsadlarning qo'yilishi keladi. U yangi sahifani ochishni bildiradi deb o'ylayman va oldinga qo'yilgan maqsadlarning aniqlanishi va ularga bo'lgan harakatning yanada dadillashishini bildiradi.